हमने मान लाओ कि हम घरे हैं और दोपहरियन के खाना से पहिले। हामाये पास पाँच मिनट है सो हम सोचें कि हम का बनाएं। तो भाईअन्हरो हम अपनी बताएं सो अगर दोपहरियन के खाना के पहिले। हामाये पास थोड़ो सो भी नेक सो भी टाइम हुये। सो हम मैगी बना लेह हैं कयसे कि दो मिनट में बन जात हैंगी बा। पहले ऊखा गैस जलाए फिर ऊखा पैकेट से निकारे। गैस के ऊपर एक छोटी सी भगौनीया रख दे। ऊमे पानी डारे थोड़ो सो खौल जाए सो ऊमे मैगी डारे। तोड़ के फिर उबाल जाए सो मैगी को अलग करले पानी को फेक दे। फिर लिहे करहैयाँ ऊपे थोड़ो सो तेल डारे थोड़ो। सो जीरा डारे प्याज मिर्ची काट ले जो जो सब्जी।